<noise> Inā e huakaʻi ana wau ma ʻĀkia ma ka hele wāwae ʻana <noise> e pono ana au e pule, ka mea mua no ka mea ʻaʻole au kamaʻaina iki iā ʻĀkia a e halihali ana wau i ka wai ma ka ʻōmole wai a kiʻi koke i ka meaʻai maloʻo a huakaʻi.